heilbrigðisráðherra vísar á bug að hafa brotið lög með því að synja taugalækni um aðild að samningi við Sjúkratryggingar hún segir óvissu um samninga við sérfræðilækna ekki ákjósanlega ráðherrar ættu að gera skýra grein fyrir hagsmunum sínum og maka sinna og setja ætti siðareglur fyrir aðstoðarmenn þeirra þetta eru tvær af tuttugu og fimm tillögum starfshóps um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu

er fábjáni með skilning á við tíu ára barn er haft eftir yfirmanni hvíta hússins og varnarmálaráðherra Bandaríkjanna í óútkominni bók Trump segir að þetta sé uppspuni og bókin sé leiðinleg á sama tíma og skinnum af íslenskum hreindýrum er hent kaupa ferðamenn skinn af norskum

ferðaþjónustubóndi á Jökuldal segir að verka mætti meira af skinnum dýra sem skotin eru hér

eldri borgarar á Droplaugarstöðum hjóla út um allan heim án þess þó að fara úr húsi tuttugu og átta íbúar taka nú þátt í alþjóðlegri gott kvöld heilbrigðisráðherra vísar því á bug að hún hafi brotið lög með því að neita að semja við taugalækni um niðurgreiðslur til sjúklinga Steingrímur Ari Arason forstjóri Sjúkratrygginga segir að með ákvörðun sinni sé ráðherra að mismuna sjúklingum anna Björnsdóttir

taugalæknir opnaði stofu í vikunni þrátt fyrir að ráðherra hafi synjað henni um samning við Sjúkratryggingar sjúklingar hennar þurfa því að greiða að fullu fyrir þjónustuna ekki hafi allir tök á því heilbrigðisráðherra hafnar ásökunum um lögbrot með öllu eins og gefur að skilja er ég ósammála honum og ráðuneytið er ekki þessarar skoðunar enda færi ég ekki fram með þessa ákvörðun ef ég teldi að hún væri ólögmæt Svandís

hafnar því enn fremur að með þessu ýti hún undir tvöfalt heilbrigðiskerfi þar sem hinir efnameiri hafi greiðari aðgang að heilbrigðisþjónustu málið snúist um að opinbera heilbrigðiskerfið hafi glímt við fjárskort undanfarin ár á meðan samningar við sérfræðilækna séu eins og opinn krani fjárveitinga en þetta er eitt af því fjölmarga sem þarf að taka til í í íslensku heilbrigðiskerfi og við náum ekki yfirsýn með því að ræða mál eins sérfræðings í einni sérgrein heldur þurfum við að ná

utan um stefnumótun fyrir heilbrigðiskerfið allt og það er það sem við erum að gera samningar sjálfstætt starfandi sérfræðilækna og Sjúkratrygginga renna út um áramót þetta þarf að vera þjónusta sem er aðgengileg fólki um allt land þannig að við leysum ekkert svona mál með því að opna eina stofu í Reykjavík eða eina stofu í Hafnarfirði heldur með því að efla

heilsugæsluhlutann alls staðar og þá

heilbrigðisstarfsmanna

að geta vísað áfram á sérfræðinga þar sem það á við

með því að það sé hægt að leysa þennan vanda sem þú talar um einfaldlega með því að loka stofum á höfuðborgarsvæðinu það eru ekki mín orð og mér fannst það sérstakt í fréttum í gær að tala um það að það væri sérstakt markmið hjá mér að fækka sérgreinalæknum því það hef ég aldrei sagt en hins vegar þarf að jafna framboð þessarar þjónustu við erum sums staðar með of mikið af komum og of mikið af lækningum nánar um þetta í Kastljósinu eftir fréttir setja þarf mun skýrari reglur um hagsmunaskráningu ráðherra og æðstu embættismanna að mati starfshóps um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu þá þurfi að móta heildarstefnu um heilindi í stjórnmálum og upplýsingagjöf til almennings traust til Alþingis og ríkisstjórnar

Íslands eftir hrunið fyrir áratug og hefur síðustu ár verið talsvert minna en annars staðar á Norðurlöndum síðustu ár hefur meirihluti fólks borið frekar eða mjög lítið traust til stjórnsýslunnar samkvæmt könnunum m m r þó að starfandi Alþingi og ríkisstjórn njóti meira trausts en verið hefur síðustu ár var í ársbyrjun skipaður starfshópur um málefnið og í dag voru niðurstöðurnar kynntar við höfum

svona ekki kannski sinnt tilmælum og ábendingum alþjóðlegra stofnana sérstaklega jafn vel og mörg önnur lönd á undanförnum árum og það hefur auðvitað

mikil gagnrýni innanlands á stjórnvöld þannig að það er alveg klárt að það er mikið rými til að bæta sig ef svo má að orði komast hópurinn leggur til tuttugu og fimm atriði til að efla traust

almennings meðal annars að setja skýrar reglur um hagsmunaskráningu ráðherra til dæmis um skuldir þeirra reglurnar þurfi líka að taka til maka ráðherra og ólögráða barna þá þurfi að setja siðareglur fyrir aðstoðarmenn ráðherra jafnframt er lagt til að sett verði lög um verndun uppljóstrara og að mótuð verði heildarstefna um upplýsingagjöf til almennings hópurinn mælist til þess að

Háskóla Íslands verði tímabundið falið sérstakt ráðgjafarhlutverk til að tryggja innleiðingu og eftirfylgni með þessum tillögum og þá auðvitað erum við líka komin með ákveðna stofnanaumgjörð þar sem við getum búist við því að það sé verið að vinna stöðugt í þessum málum og koma þeim áfram það sé ekki

bara einhver óskalisti liggjandi inni á borði hjá ríkisstjórninni Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra traust almennings hér á stjórnmálunum á stjórnmálunum er miklu minna en

að þið ætluðuð ekki að vinna með Sjálfstæðisflokknum en gerið það samt

vinna úr þessum tillögum og gera það hratt

bresk stjórnvöld nafngreindu í dag tvo Rússa sem eru grunaðir um

Skripal feðginin í Salisbury á Englandi í mars breska lögreglan telur sig hafa aflað nægjanlegra sönnunargagna til

ákæra þá Alexander

þeir eru sagðir hafa komið til Lundúna nokkrum dögum fyrir árásina og ferðast þaðan til

þeir hafi sprautað eitrinu á útidyrahurð Skripal og haldið heim til Rússlands að því loknu forsætisráðherra Breta segir að tvímenningarnir séu liðsmenn leyniþjónustu rússneska hersins og hafi fengið grænt ljós frá æðstu embættismönnum og hafi fengið grænt ljós frá æðstu embættismönnum

segir að ný bók sem fjallar um hann og starfsandann í hvíta húsinu sé lygar og byggð á tilbúnum heimildarmönnum í bókinni er fullyrt að starfsfólk forsetans sé reglulega á barmi taugaáfalls og yfirmaður hvíta hússins telji forsetann fábjána þær eru lýsingarnar sem dregnar eru upp af Trump Bandaríkjaforseta í nýrri bók

út fyrr en ellefta september en dagblöð vestra eru farin að birta kafla úr henni byggir bók sína á hundruðum klukkustunda af viðtölum við heimildarmenn bæði starfsmenn hvíta hússins og aðra sem urðu vitni að einstökum viðburðum og samtölum þá byggir hann frásögn sína á minnisblöðum dagbókum og opinberum skjölum hann segir að starfsfólkið í hvíta húsinu sé nánast á barmi taugaáfalls og þar ríki óreiða og vanhæfi þessu vísaði

fjölmiðlafulltrúi hvíta hússins á bug í dag

í

í bókinni er staðhæft að varnarmálaráðherra Bandaríkjanna hafi sagt að Trump hafi skilning á við tíu ára barn eftir að hafa þurft að útskýra fyrir Trump þörfina á því að halda úti bandarísku herliði á fullyrt í bókinni að John Kelly yfirmaður hvíta hússins kalli forsetann fábjána og að vinna í hvíta húsinu sé eins og að vinna á

þá er í bókinni fjallað um rannsókn Roberts sérstaks saksóknara á meintu samráði Rússa og Trumps í aðdraganda forsetakosninganna í byrjun rannsóknar var Trump áfjáður í að bera vitni og staðfesti þann vilja sinn

oft í samtölum við blaðamenn en það breyttist í bók Woodwards kemur fram að Trumps var mjög óttaslegið um að forsetinn myndi fremja meinsæri bæri hann vitni svo hrætt að

og að endingu öskrað á sitt eigið fólk eftir æfinguna sögðu lögfræðingar Trumps og hvernig Trump hefði skáldað upp tómt bull fullyrt er að John aðallögfræðingur hans hafi sagt við

og bókin hermir að Dowd hafi sagt við Trump ekki bera vitni það er annaðhvort það eða appelsínugulur samfestingur og

í Bandaríkjunum hann sagði síðan af sér daginn eftir neitar að hafa sagt þetta Trump fullyrðir í ótal á síðustu klukkustundum að þetta sé allt helber uppspuni auk þess sem bókin sé leiðinleg

Trump spyr hana og hún staðfestir að

eru seld ferðamönnum hér á landi á sama tíma og íslensk skinn fara að stórum hluta í súginn hægt væri að nýta bæði skinn og bein hreindýranna mun betur en

til tuttugasta september og í ár má veiða allt að fjórtán hundruð og fimmtíu dýr eftir að dýr hefur verið fellt er talsverð vinna eftir í fláningarstöðinni á Þrándarstöðum á Héraði er Þorkell Máni kominn með

sem hann veiðir heyrðu ég mun láta súta skinnið ætli ég gefi ekki bara frúnni það og svo borða ég kjötið sjálfur flestir veiðimenn sækjast fyrst og fremst eftir kjötinu og

á Þrándarstöðum eru skrokkarnir úrbeinaðir og steikurnar skornar en það er fleira sem fellur til það eru beinin þetta hentar mjög vel til þess að gera kraft það virðist ekki vera að það sé menning fyrir þessu en það eru alltaf einhverjir sem vilja bein til að gera alvöru sósur ég skil ekki af hverju beinin séu ekki hirt af stórum fyrirtækjum og búa til bara handverksfólk býr til ýmsa fallega gripi úr hreindýraafurðum en lengi hefur verið í umræðunni að nýta skinnin betur aðeins hluti þeirra fer í sútun í húsi handanna á Egilsstöðum eru seldir minjagripir og þar kaupa ferðamenn talsvert af innfluttum skinnum þau eru ellefu þúsund krónum ódýrari en þau íslensku og eru af norskum

flestir eru ekkert að spá í það en við upplýsum að þetta séu norsk skinn en við erum líka með íslensk skinn og myndum vissulega vilja selja þau eða austfirsk öllu heldur en það er lítið framboð af þeim og þau talsvert dýrari og kúnninn er bara mest að spá í verðið þessa dagana

að láta súta skinn og ef veiðimaðurinn vill ekki hirða það er helst að það komist í hendurnar á einstaka mönnum sem safna þeim saman það gerir Aðalsteinn Jónsson í Klausturseli á Jökuldal en vandamálið er hve fáir nenna að salta

til geymslu ná samkomulagi við

salta skinnin á staðnum fljótlega eftir

Aðalsteinn safnar um sjötíu skinnum á ári og úr leðrinu eru saumaðar og

á Jökuldal þetta er vara sem er eftirsótt

auðvitað væri það eðlilegast að selja íslensk skinn á Íslandi þetta er náttúruleg afurð sem við eigum hérna og við eigum að nýta hana meira og betur fyrsti

af heyi frá íslenskum bændum til kollega þeirra í Noregi fer frá Sauðárkróki í lok vikunnar viðbúið er að þessir

til Noregs standi fram á vetur það gekk mikið á í höfninni á

Sauðárkróki í dag enda nokkur þúsund heyrúllur frá skagfirskum bændum komnar á bryggjuna og eru á leið í þetta flutningaskip sem Norðmenn hafa tekið á leigu fyrsti heyfarmurinn af mörgum er á leið frá Íslandi til Noregs hvað er búið að selja mikið af heyi til Noregs þrjátíu og tvö þúsund einingar er klárt og svo er það bara að aukast svona dag frá degi það

komast um fimm þúsund einingar

á eftir að koma oftar til landsins og lesta í fleiri höfnum

er búið að fara til Noregs og losa kemur það til Akureyrar þetta er allavega að byrja með það er á plani að fara með skip inn á Hólmavík og Hvammstanga helst en þetta er á byrjunarreit þannig við erum að sníða þessa agnúa af já útskipun

á heyrúllum er ekki daglegt brauð hér á landi og því segir Ingólfur að það hafi tekið tíma að finna réttu vinnubrögðin við að koma heyinu um borð við erum ekkert svo vanir að hantera hey sem er komið í stæður

er mikil vinna búið að vera heyflutningar sem áætlaðir eru með þessu skipi standa væntanlega eitthvað fram á vetur og Ingólfur á von á frekari útflutningi eftir það eftirspurnin í Noregi sé mikil þeim ferli bara tuttugu og átta eldri borgarar á Droplaugarstöðum taka þátt í alþjóðlegu on þau fara þó ekki út úr húsi heldur hjóla ýmsar leiðir um allan heim innandyra

er hjólreiðakeppni sem Norðmenn setja á laggirnar og byrjaði í fyrra þetta eru mörg mörg lönd sem taka þátt í þessari keppni sem er fyrir aldraða þetta er bara alvöru keppni við ætlum náttúrulega að reyna að leggja sem flesta kílómetra að baki við vonum að við bara stöndum okkur vel í því keppendur hjóla á sérútbúnum hjólum en Bryndís segir að hjólreiðarnar hafi virkilega jákvæð áhrif á

líkamlega færni og getu ég er að stunda hjólreiðar mér til líkamsræktar og ánægju hefurðu mikla reynslu af hjólreiðum enga ég kem úr sveit og ég var ágæt á hesti skipuleggjendur keppninnar hafa ferðast um allan heim meðal annars til Íslands til að taka upp ýmiss konar landslag götur og vegi sem fólk getur valið úr til að hafa á skjá fyrir framan sig á meðan hjólað er hver á

sinn uppáhaldsstað og velur hann sumir hafa aldrei komið til staðanna sem þau velja aðrir hafa verið þar og eru bara að rifja upp ýmsa þætti þau njóta þess í botn þetta skapar svo mikla gleði og umræður og þau fást til að hjóla meira og lengur Guðbjörg Axelsdóttir er fædd og uppalin á Akureyri og bregður sér til ég er búin að hjóla hérna fjórum sinnum í viku þennan tíma sem ég hef verið hérna svo ég er orðin alvön

að veðri í nótt fer vindur að snúast til

að létta til um landið norðanvert en þykknar upp

og bjartviðri norðaustan til

heilbrigðisráðherra vísar á bug að hafa brotið lög með því að synja taugalækni um aðild að samningi við

Sjúkratryggingar hún segir óvissu um samninga við sérfræðilækna ekki ákjósanlega ráðherrar ættu að gera skýra grein fyrir hagsmunum sínum og maka sinna og setja ætti siðareglur fyrir aðstoðarmenn þeirra þetta eru tvær af tuttugu og fimm tillögum starfshóps um eflingu trausts á stjórnmálum og stjórnsýslu Trump Bandaríkjaforseti er fábjáni með skilning á við tíu ára barn er haft eftir yfirmanni hvíta hússins og varnarmálaráðherra Bandaríkjanna í

bók Trump segir að þetta sé uppspuni og bókin sé leiðinleg á sama tíma og skinnum af íslenskum hreindýrum er hent kaupa ferðamenn skinn af norskum

ferðaþjónustubóndi á Jökuldal segir að verka mætti meira af skinnum dýra sem skotin eru hér þessum fréttatíma er lokið við verður aftur á ferðinni klukkan tíu í kvöld á sama tíma flytur Jóhann hlíðar Harðarson fréttir í útvarpi sæl að sinni flytur Jóhann hlíðar Harðarson fréttir í útvarpi sæl að sinni